Mɛpɛ dɛ mɛyɛ obi a ɔkyerɛw nwoma a ɔagye dzin ara yie osiandɛ meyɛ sene a mohu dɛ nkorɔfo bohu wobohu bra a ɛrobɔ, beebi a ɛnam bi a na enyi di w'ekyir naaso sɛ makyerɛw nwoma ahorow na magye dzin a mpɛn pii koraa nnyɛ me dzin ankasa na medze bɛkyerɛw nwoma no. Menya dzin fofor a m'ebusua, me mba, mo kun koraa, mara me-mara na mepɛ a mɛma nkorɔfo ehu hɔn. Memmpɛ a nkorɔfo runnhu hɔn ɔn - na a adze no a akyerɛw no ɔnye obi n'asɛm mpo hyia a onnyim wo dzin mpo ntsi onntum mpo nnhwehwɛ w'ekyir akwan. Na sɛ nwoma na mekyerɛw a nwoma no obi biara botum akenkan. Obi tɔ a obotum dze egya a ne m-mba nadze nso ɔ- sene de miyi miyi miyi miyi mpɛn pii koraa no hɔn a woyi sene ahorow bebree a wɔagye dzin no wobowie ekyir no na wɔronom ndubɔn, nsa a, bra a ɔnnsɛ mfata ntsi nkyɛ mɛpɛ dɛ mɛyɛ obi a ɔkyerɛw nwoma a ɔagye dzin.